o monviri sie yi tiuna u bin oyi mina a changer o monviri sie o ma de criki crik oma de crik crike o monviri yiase a man hueni ho monviri beza oyi huenia o monviri beza ama leni demonter an ecuru desserer an ecuru ra a lerani pinɛ a i dera pinɛ binu